kujera gurgo ni do valla gurgu odo johda hado mai ha saare o wawan boh beh tura mo hado mai to'a yahan pellel fere o yahan asibiti ko lumo ko'o wawan o yaha o sooda hunde fere do valla mo o johda hado mai boh o dilla beh mai ha'o yidi pat